Sitolia ya nyama isha, nye mwine nepa nondipa. Nalinabuwa na wangu kabisa walaki jaina na nene binti. Tua jumbiana ya nyama wapa elfu mbili na moja. Nama lumuaka pama anda papa. Nisa nasa kwa elfu mbili na tatu. Nafa nikuugupata yana mimba zisano. Napa tinda zisano zizio. Mimba ya tanu iyo ya luleka ya mapacha. Bwana wane, wanzizu kupalika. Ngenge nafishana ya ngayani. Hapana wanju kusaka ya mama ingi. Namana bwana wenga, unu watozile. Chi mama wala mukamutu, unu wamumozile. Katiku kumumo wala wansirena ya mapacha. Tua ninge tukaishi ningo kwenye njizima. Tukaishi ningo wala ilukupota. Na kwenye nikuaripo kwa kwenye paa na pale. Tukupota na katika maisha. Tukupota na katika maisha. Changa moto ino yizili mzana. Baka wafigu kutola mukamutu. Ya mumono kumzila nga taio. Kwa hiyo ni mwistori ya nyama isha. Ya ashala nga taifuno. Na ashala nguishi. Ngenge nini mijane. Kufuomele ya mkulela yana. Yano wansirele. Yali sita hila. Hinda hindi na jozo sano. Yata no ya mabacha ya hili. Yano hindi na yo. Mwistori ya nyama ishi. Tako mwine kwa sababu. Bwana wane tuikalanga na weningo. Niza wachanganua maisha hapa mwisho kwene Ko nashala kwinkala kuleyane ayo kupit maisha makomi kulingana na vile Mungu natualinge tushaikana na mung'anda ningu tukuelewani chizima. <hesitation> <noise> Anane wenga akusoma fomu tu naweenga akusomi <noise> la sita naweenga naya wawili ya mapacha yalila wa kwanza na ya dada ake dada unu walua kwanza wasakwa kulingana na mazingila wasasilia wakasili mimba nilu fomu fo waswakwa na wenga mulumeendo wenuwaka linyi shule watufu baba atwa twasaidiana na mami kazi tusomeshe aadogo kwahiyo aya nonsi <noise> niende nayo nene, niende nayokulela.